ما اعتقد انو الذكاء الصناعي غاح يطيق يستبدل الانسان باي وقت او باي شكل من الاشكال <hesitation> لان الانسان عندو شي اسمو الابداع نو ما يتبرمج مثل الحاسوب حاسوب عادةً <hesitation> يعني المخرجات مالتو تعتمد على المدخلات فاذا المدخلات ما هلقد ما غاح يكون عندو ابداع اصلا